نقترح عليه باش يكون واقف على الدار تاعه وما يخليش الاوساخ داخل الدار ولا الحاجات اللي ما يحتاجهاش داخل الدار. وثان لازم الحاجه اللي يديرها ينقي موراه وما يخليش موراه ولازم الحاجات اليملاح يخليهم ويحطهم في البلاصه ومايخليش الأوساخ دور بيه.